banna ætti akstur minni bíla yfir jökulár og bæta merkingar við þær segir yfirlögregluþjónn þá þurfi að hafa varúðarskilti á fleiri tungumálum Interpol hefur gefið út handtökuskipun á hendur

sem er ákærður fyrir nauðgun hérlendis fór úr landi áður en hægt var að birta honum ákæru

verða í lykilstöðu eftir kosningar í Svíþjóð næsta sunnudag og stjórn án þeirra stendur veikt segir stjórnmálafræðingur málflutningur þeirra hefur sett mark sitt á kosningabaráttuna endurbætur á gömlum bragga og fylgihúsum við Nauthólsvík kostuðu fjögur hundruð og fimmtán milljónir króna og fóru langt fram úr kostnaðaráætlun það er ekki lengur litið á börn með a d h d sem óþekka krakka segir formaður a d h d samtakanna sem fagna í dag þrjátíu ára afmæli bætt meðferðarúrræði hafi verið stærsta

framfaraskrefið gott kvöld yfirlögregluþjónn telur rétt að banna akstur minni fólksbíla yfir jökulár þá

þurfi að bæta merkingar og hafa varúðarskilti á fleiri tungumálum tíunda banaslysið í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi á þessu ári varð þegar kona drukknaði í Steinsholtsá í fyrradag konan var ásamt eiginmanni sínum á leið í Þórsmörk til þess að komast inn í Þórsmörk þarf að fara yfir margar

ár stuttu eftir að komið er inn á malarveginn er ekið fram hjá skilti þar sem

er útlistað hvað beri að varast þegar farið er yfir vaðið og bent á að leiðin sé einungis fær fjórhjóladrifnum bílum við erum að sjá þessa stóru jeppa e líka en þó spölkorn frá

fleiri eru skiltin ekki á þessari leið merkingar upplýsingar á leið okkar að Steinsholtsá hittum við ökumenn þeir ferðamenn sem við ræddum við töldu sig hafa fengið góðar upplýsingar um hvernig aka skuli yfir ár tjón þegar bílar eru Interpol hefur gefið út handtökuskipun að beiðni íslenskra yfirvalda vegna manns sem fór úr landi áður en tókst að birta honum ákæru vegna nauðgunar maðurinn Hemn Rasul Hamd er sagður vera þrjátíu og þriggja ára gamall hundrað sjötíu og sjö sentimetrar á hæð og sjötíu og átta kíló hann talar bæði sænsku og

kúrdísku Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir saksóknari hjá embætti héraðssaksóknara vildi ekki gefa upp hvenær mál Hamds hefði komið upp hún sagði þó að málið væri þess eðlis að ástæða hefði þótt til að lýsa eftir honum á vef Interpol yfirleitt væri ekki óskað

eftir slíku vegna vægra brota samkvæmt

er gerð sú krafa að aðildarríki Interpol leiti að Hamd og handtaki hann þannig að íslensk yfirvöld geti gert

kröfu um að fá hann framseldan hamd er eini maðurinn sem er eftirlýstur af íslenskum yfirvöldum á vef Interpol rétt vika er til kosninga í Svíþjóð og lítill munur

á fylgi bandalags hægri og

vinstri flokka Bogi Ágústsson

stjórnmálafræðingur segir að spennandi kosningar séu fram undan góðu gengi málflutningur þeirra hefur sett mark sitt á kosningabaráttuna telur litlar möguleika á

takist að afla stuðnings meirihluta þingmanna næsta ríkisstjórn verði líklega minnihlutastjórn eins og sú sem setið hefur síðustu fjögur ár

forsætisráðherra og jafnaðarmenn um að ljúga til um stefnu

endurbætur á gömlum bragga við Nauthólsvík í Reykjavík

og skála þar sem eitt sinn var

kostnaðaráætlun bragginn nýtur verndar í deiliskipulagi borgarinnar enda er hann talinn

vera kennileiti og minjar um hernámsárin í borginni við Nauthólsveg hundrað stendur þyrping húsa sem reist voru árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú sem gistihús fyrir þá sem áttu leið um Reykjavíkurflugvöll og hét á sínum tíma bragginn er orðinn að matsölustað

brátt að fyrirlestrarsal fyrir Háskólann í Reykjavík og skálinn að frumkvöðlasetri við gátum haldið

hérna fyrir aftan okkur og við gátum haldið innganginum það þýðir að við gátum haldið stærð braggans eins og hann var við þurftum og vildum auðvitað einangra hann og gera hann að það efni sem við gátum ekki notað í húsinu sjálfu reyndum við að nota í lóðina

upphafleg kostnaðaráætlun hljóðaði upp á hundrað fimmtíu og átta milljónir en framkvæmt hefur verið

fyrir fjögur hundruð og fimmtán milljónir samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg borgarráð hefur samþykkt aukinn kostnað við framkvæmdirnar innkauparáð borgarinnar skoðar nú hvers vegna kostnaður hljóp fram úr áætlun það er kannski það sem maður vill benda á

það er ótrúlega sterkt og mikilvægt í þessu verkefni að hafa ákveðið að halda í þessi hús og gera þau upp eins og þau eru það vill því miður vera þannig oft ekki alltaf að það er meiri kostnaður þegar maður er að gera upp og er með miklu fleiri óvissuþætti heldur en þegar maður er að rífa og byggja nýtt frá grunni byggingar á þessu svæði hér við Nauthólsvíkina í Öskjuhlíðinni og umhverfis Reykjavíkurflugvöll

yfir Atlantshafið frá Norður Ameríku og yfir til Evrópu

voru skálar eða braggar inn eftir öllu Fossvoginum voru

horfnar en hér

Nauthólsvík og í Öskjuhlíðinni eru heildstæðustu minjarnar um þennan tíma hér átti að hafa staðið og reykt vindil eða hvað á kreiki en hún er ekki rétt

kom hingað til lands hefur orðið til fyrir einhvern misskilning tugþúsundir Rússa mótmæltu breytingum á lífeyriskerfi landsins í dag mótmælendur segja óraunhæft að hækka lífeyrisaldur þegar illa ári í rússnesku efnahagslífi

mótmælin voru í Moskvu og fánar kommúnistaflokksins voru áberandi en flokksmenn hafa haldið uppi einna háværustu gagnrýninni gegn þessum áformum Vladimírs Pútín Rússlandsforseta breytingarnar

eiga að taka gildi um áramót en þá verður lífeyrisaldur karla hækkaður úr sextíu árum í sextíu og fimm og kvenna úr fimmtíu og fimm í sextíu

en í Rússlandi en verkalýðsfélög segja þetta fjarstæðu því stórum hópi endist vart ævin til að setjast í helgan stein en rússneskir karlar lifa að jafnaði í sextíu og sex ár nokkuð hefur dregið úr vinsældum forsetans vegna þessa en hann dró í land í

hann segir að breytingum á lífeyriskerfinu hafi verið frestað lengi og rússneskur efnahagur megi ekki við því að bíða lengur mótmælendur kröfðust þess að ekkert yrði af þessum breytingum þeir gætu unnið til fimmtíu og fimm ára aldurs en ekki mínútu lengur sífellt hér á landi og drykkirnir verða æ sterkari skoða ætti að banna þá sterkustu eða afgreiða eins og tóbak segir prófessor í næringarfræði

nokkrar umsóknir um að flytja inn slíka drykki eru á borði Matvælastofnunar í frétt breska Ríkisútvarpsins segir að breska stjórnin ræði nú að banna sölu á orkudrykkjum til barna stjórnin leitar nú álits um það hvort bannið skuli gilda fyrir börn yngri en átján eða sextán ára hér á landi er óheimilt að selja börnum yngri en átján ára sterkustu drykkina neysla á orkudrykkjum er ekki mæld sérstaklega þótt framboðið sé að aukast það sem hefur hins vegar verið að gerast með þessa drykki er að styrkur koffeins í þeim hefur verið að margfaldast

að sjá af skýrslum sem gefnar voru út fyrir rúmlega tíu árum síðan að styrkur koffeins í

drykkjum sem eru á markaði í dag er þrisvar til fimm sinnum hærri en var í sterkustu drykkjunum á þeim tíma ekki þarf sérstakt leyfi fyrir drykki sem innihalda innan við þrjú hundruð og tuttugu

af koffeini á lítra en Matvælastofnun skoðar sterkari drykki sérstaklega við erum búin að veita leyfi fyrir fjórar fimm vörur ef ég man rétt það eru enn þá nokkrar þennan drykk enginn drykkur hefur verið bannaður hér á landi vegna

leyfir þó ekki innflutning á drykknum í stórum dósum því drykkurinn inniheldur of mikið b sex vítamín þá er mikið af b tólf í einni dós eða tíu þúsund prósent af ráðlögðum dagskammti af ofneyslu b sex

og ýmislegt erfitt er hins vegar að segja hversu mikið koffein er of mikið matvælastofnun Evrópu gefur út viðmið um örugga neyslu fyrir fullorðna þar er miðað við að einn

sem samsvarar tveimur kaffibollum eða tvö hundruð

sé skaðlaus en svo er það bara svo mismunandi eftir fólki er ástæða til að banna þessa sterkari drykki já mér finnst full ástæða til að skoða það sérstaklega að koma í veg fyrir að þeir séu aðgengilegir að það þurfi að vera á ábyrgð ungra afgreiðslumanna að selja ekki slíka drykki til krakka yngri en átján ára mikið vatn hefur runnið til sjávar í

málefnum fólks með a d h d síðan a d h d samtökin voru stofnuð formaður samtakanna segir að bætt meðferðarúrræði hafi verið stærsta framfaraskrefið og í dag þyki ekki lengur skammarlegt að vera með a d h d það var mikið um dýrðir í Iðnó í dag þegar a d h d samtökin fögnuðu þrjátíu ára afmæli tæplega þrjú þúsund manns eru í samtökunum en talið er að sex til sjö

prósent fullorðinna á Íslandi séu með a d h d og þrjú til fjögur prósent barna í fyrstu voru held ég fjörutíu aðilar meðlimir í félaginu og þá hét ef við getum sagt

sem svo þá var náttúrulega litið niður á þá sem voru með þessa greiningu því þetta voru þessir óþekku krakkar sem

gátu ekki lært og voru óalandi og óferjandi Elín segir stór framfaraskref hafa verið stigin síðustu ár ekki síst frá árinu tvö þúsund og ellefu þegar farið var í stórt átak til að vekja athygli á a d h d mér

finnst að í kjölfarið hafi þetta verið meira í almennri umræðu og krakkarnir segja bara æ hann er með a d h d þannig að viðhorfið hefur breyst alveg gríðarlega stærsta framfaraskrefið séu þó bætt meðferðarúrræði hérna áður fyrr

þetta bara lyfjameðferð en

sannað að lyfjameðferð og hugræn hugræn atferlismeðferð er það sem virkar best en betur má ef duga skal a d h d samtökin hafa síðustu ár barist fyrir því

að fá sálfræðiþjónustu niðurgreidda þá tekur

yfirleitt um tvö ár vegna langra biðlista hjá geðlæknum og a d h d teymi Landspítalans það er búið að vera að auka sálfræðiþjónustu á heilsugæslum og í sumum framhaldsskólum en það bara dugar ekki til það er ekkert launungarmál að fólk hefur hringt bara grátandi í okkur og

um svör eitt stærsta og fullkomnasta fjós landsins rís nú á Suðurlandi áætlaður kostnaður við það nemur tæpum hálfum milljarði bóndinn segir að dæmið

gangi upp og hefur fulla trú á framtíð íslenskrar mjólkurframleiðslu hér á bænum

í Skeiða og Gnúpverjahreppi er verið að reisa eitt alstærsta og fullkomnasta fjós landsins

það er engin smásmíði nýja fjósið sem er í raun viðbót við eldra fjós verður fjögur þúsund tvö hundruð fermetrar þar verða tvö hundruð og tuttugu til tvö hundruð og fjörutíu mjólkandi kýr en í heildina verða tæplega fimm hundruð gripir í fjósinu áætlaður kostnaður er á bilinu fjögur hundruð og tuttugu til fjögur hundruð og áttatíu milljónir til stendur að taka

geggjaður og verður bara að leyfa því að vera þannig en við byrjuðum að búa fyrir tuttugu og átta árum síðan og þá vorum við með rétt um tuttugu kýr síðan hefur þetta vaxið stig af stigi allar götur síðan og trú á því að mjólkurframleiðsla yrði öflug á Íslandi

heldur driffjöðrinni í

Bjarni hefur ferðast víða um heim meðal annars í Evrópu Bandaríkjunum og Ástralíu til þess að kynna sér tækninýjungar á meðal þess sem finna má í nýja fjósinu er þetta sem líkja má við risavaxna matvinnsluvél við getum kallað þetta eldhús eða nokkurs konar mötuneyti fyrir kýrnar þannig að í þessu mötuneyti eru fimm tegundir af gróffóðri þær tegundir af fóðurbæti sem við viljum hafa og svo segjum við fyrir

þetta mörg kíló af hinu og hér í fjósinu er bryddað upp á ýmsum nýjungum eins og þessum

koma til með að liggja á og eflaust hafa það mjög gott þótt fjósið sé nánast segir Arnar Bjarni að ekkert komi í stað mannshugans þrátt fyrir tæknina verði bændur að kunna til verka einhverjir hafa áhyggjur af því að fjósum

fari stækkandi er það að kristallast hérna já auðvitað er ekkert hægt að neita því að það er sú þróun sem verður að eiga sér stað og auðvitað

nú þegar og hún

heldur eitthvað áfram en á móti kemur að eitt tekur við af öðru og ferðaþjónustan er búin að hjálpa mikið upp á þessar dreifðu byggðir líf í sveitunum Reykjanesbæjar var í gær en hún hefur staðið yfir yfir

á miðvikudag mikil stemmning var í bænum og fór hátíðin vel fram að sögn lögreglu menningar og fjölskylduhátíðin ljósanótt í Reykjanesbæ hefur fest sig í sessi en hún er haldin fyrstu helgina í september boðið er upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna og var engin breyting

í þetta sinn bæjarbúar taka virkan þátt í hátíðinni og framboð menningarviðburða

hefur aukist jafn og þétt ár frá ári að sögn skipuleggjenda hápunktur hátíðarinnar var í gærkvöldi

Bjartmar Guðlaugsson ásamt stjórhljómsveit steig síðastur á svið tónleikunum lauk svo að vanda með lýsingu flugeldasýningu en veðurblíða var á meðan á flugeldasýningunni stóð þá að veðri sunnan þrír til átta metrar á sekúndu á morgun og skýjað og

sunnan og

suðaustan kaldi eða strekkingur með rigningu sunnan og

um kvöldið hiti átta til fimmtán stig hlýjast á Austurlandi Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið rétt á eftir einar hvað er á döfinni banna ætti akstur minni bíla yfir jökulár og bæta merkingar við þær segir yfirlögregluþjónn þá þurfi að hafa

varúðarskilti á fleiri tungumálum Interpol hefur gefið út handtökuskipun á hendur

sem er ákærður fyrir nauðgun hérlendis fór úr landi áður en hægt var að birta honum

verða í lykilstöðu eftir kosningar í Svíþjóð næsta sunnudag og stjórn án þeirra stendur veikt segir stjórnmálafræðingur málflutningur þeirra hefur sett mark sitt á kosningabaráttuna endurbætur á gömlum bragga og fylgihúsum við Nauthólsvík kostuðu fjögur hundruð og fimmtán milljónir króna og fóru langt fram úr kostnaðaráætlun það er ekki lengur litið á börn með a d h d sem óþekka krakka segir formaður a d h

samtakanna sem fagna í dag þrjátíu ára afmæli bætt meðferðarúrræði hafi verið stærsta framfaraskrefið þessum fréttatíma er lokið takk fyrir samfylgdina